Nako ngone wo nyawa manege nanga tabiat bisa wa wa rubah, nanga tabiat wa roba manege soko mane, ngone wo nyawa wo hidup, wo soneke, manege dema nyawa nayawa dika dadi ngone wo hidup de nanga balu balusu, ngone wo hidup de nanga dodiawu, ngone wo hidup dengan ria- riaka, wo hidup den- de nanga wejeka, wo hidup de nanga ngowa ngowaka, wo hidup bermasyarakat manege nanga tabiat harus wa rubah, sabab wa rubah ua ngone nanga tabiat i torou nyawa i l- l- lelega I temo, i una una manege nyawa yang paling i torou, nako nyawa nyawa ika la i temo ngone wo torou ngone harus wo rubah nanga tabiat, soko mane.